O asndo mbá xuwi wapa nigo̱ꞌ ga̱jma̱á mágá, i̱gi̱ꞌ mbo̱ꞌ mi̱kha̱a̱ ga̱jma̱á ne̱ rí, rí <hesitation> ajua̱nꞌ rí wapa ri̱ga̱a̱. Xkuaꞌnii ijmaa, daan, daan rí xkuaꞌnii, daan ri <hesitation> nutháán xa̱bo̱. al <hesitation> ínio̱, najmaa daan rúꞌkhue̱n. Ikhaa máꞌ mi̱ga̱ yaꞌduun ma̱goo máꞌ, ma̱goo mi̱ga̱, mi̱ga̱ <hesitation> asndo gúwan awúun ne̱, ma̱goo mi̱ga̱, <noise> <hesitation> yaꞌduun rí i̱mba̱, yaꞌduun xede̱, yaꞌduun xtíla̱, najmaa ne̱. Xómáꞌ rí gíwa̱nꞌ ajua̱nꞌ xtuun rá ma̱goo máꞌ ma̱ꞌne asndo ñu̱u̱. Ríga̱ daan rí i̱wa̱á mba̱ꞌo̱, rí mba̱ꞌo̱ rí najno̱ꞌ mbá, <hesitation> mbá a̱jma̱ skíñú gu̱wa̱ꞌ rí litro̱ iyaꞌ najno̱ꞌ awúun ne̱. Ma̱goo má̱ asndo mi̱ga̱a̱ majan mangaa daan rí mba̱ꞌo̱. Xkuaꞌnii najmaxo̱ꞌ daan rí ríga̱, najma ikháanꞌxo̱ꞌ rí mbámbá guꞌwá, mbá xúgíí inii daan rúꞌkhue̱n, najmaxo̱ꞌ tsáanꞌ juwaxo̱ꞌ ná júba̱ ge̱jioꞌ. Xúꞌkhue̱n máꞌ daan rí iwa̱á mba̱ꞌo̱ nandoo máꞌ naꞌga̱, xubiuu xede̱, mbá ńa naríga̱ mbá ná ndxa̱a̱ mba̱a̱, <noise> asndo ná nijáñuu mbáa xa̱bo̱, a̱ꞌkhue̱n ijmaa daan rí mba̱ꞌo̱ naꞌne yaꞌduun mba̱a̱. <noise> A̱ꞌkhue̱n ijmaa daan rúꞌkhue̱n, <noise> o mbá guwan rí mba̱a̱, rí mba̱a̱, mbaje̱ mi̱ndaꞌkho, <noise> a̱ꞌkhue̱n ijmaa ne̱. I̱mba̱ rí nimb <hesitation> u̱ꞌ, daan rí ju̱ba̱ꞌ mba̱ꞌo̱, naꞌne gúwan awúun ne̱ ja, ndasko̱ꞌ gúwan gajno̱ꞌ awúun daan ju̱ba̱ꞌ mangaa. Gúwan ga̱ꞌ, naꞌne gúwan awúun ne̱. <noise> o asndo ra̱ꞌkha̱ niꞌga̱ awúun ne̱, ikhaa daan rúꞌkhue̱n phú máján. I̱wa̱á ndasko̱ꞌ rí daan ju̱ba̱ꞌ, ná rí naꞌga̱ awúun daan rí ju̱ba̱ꞌ <noise> ke xó rí daan ajua̱nꞌ, ndaꞌyóo máꞌ daan rí ajua̱nꞌ, n <hesitation> uu rí tsúꞌkhaa rí ju̱ba̱ꞌ. A̱ꞌkhue̱n najmaxo̱ꞌ rí ajua̱nꞌ mba̱ꞌo̱. <noise> porke nánguá daan rí ju̱ba̱ꞌ rí i̱wa̱á mba̱ꞌo̱, daan ajua̱nꞌ ríga̱ rí i̱wa̱á mba̱ꞌo̱.